Memang ore meliow <hesitation> manilow sawah to popaka wengen, mesi menilow to <hesitation> memang pandung si kite. Tu ma, mufilir sikite, rumaringis si kite, tu suwa'ne wa ator to kanya makute, makoto tatumpangen tu maya ma kaweng mente <hesitation> ma jadi to sepi low